A lokanga a dia tsy mamoaka feo io ratsy avy amin'le zareo fifampikasoahany. Mifampikasokasoka zany an dia avy amin'igny izy no mamoaka feo. Fa raha ohatra ka hoe ambela amzô fogna dia tsisy feo izy. Fa mila mifampikasokasoka akeo an dia zany mahatonga ananjy misy feo.